<noise> ഭേഇദു ന അനബേ രുഛിഅദി ഇപ്പര കിലവു വിദനലു। അനബേ നു സ്വഛവദു ദിക്കിദു, നീരു ഓനഗവര ബുദോദു। അനബേ മല്ലഗ്ര ഗഥ്ര ദാദിഥന്ദ, ഐഥ അര്ധഗു കഥരസവദു। വോന്ജി ബത്തലിദു, അക്കി ഹിത്തു, മൈദ, മിനസു പുദി, അരശിന, ഉപ്പു, ഹലലു മിനസു പുദി, ബുകോന്ഛുരു നീരു പാദു, മിക്സ് മല്പോദു, പേസ്തേ ലക മല്പോദു। അനബേ നു ഇ മിശ്രനകു സരിയഥു, മിക്സ് മല്പോദു। കദൈദു, ഏന്നേപരഥു, മധ്യമ ഉരീദു, കരഗിസൌദു। വോന്ജി ബന്ന ബര്പുന മോത്ത കരൈഉദു। ലസ്തുകു സര്വുമല്പുന ഗ ലിമ്ബേരസ, പാദു ന്ദ ഏദ്ദേ രുഛി ബര്പുന്ദു।